<noise> An on vi waarata mo e naage e dam gollɗum, se be caanjita hakkilo bikkon. Lallay hokkan be hakkilo bodɗum be be waadan kujeji be heba be waada no voodi na irin je gojju, be manti ba be waada hakkilo ko be waadata pat be waadan kujeji bodɗum.